Ākp̱áṉ n̄ḍidi̱á āséké mm̱a ídía akéné ūto̱m se āsénạm, n̄sedi̱á ńkáli nkene ut́o̱m āmi, Aséke nnam m̱án ótóde a̱tie ȳeṇ uíúk̄ákámá nka̱ se āmi nẃo̱ nká mma̱ yó̱n liwho̱ nna dia ndidia llúng aji̱d ami ekọ́lọ́ fo̱fo̱, nidia a̱ḍe asuk ade ndidia kied ḱé ọtú n̄didia nsíti̱é asẉo̱ ulūd n̄didia̱ sé ami nse mma idia adede.